<hesitation> أحسن نصيحة سمعتها هي متخليش الخوف والفشل يوجفك، كل غلطة من درس طبجتها في حياتك كيف نواجه في تحديات وكيف نقدم على روحي بلا خوف <hesitation> بلا خوف من إنك تغلط، على خاطر إنك تجدر تجرب التجربة <hesitation> وتزيد خبرة أكتر وتتعلم من كل تجربة إنت مريت بيها وتضيفلك شي في حياتك.